Mmmm angu tina yó ta ta kain yikan, ha a an. anreñati ta ti'chutu yó ta kantana na vati ná xa. nakonrivaoti xa oxa duku tu tachii mio chí, ta ha a an. i iinti horasi na i iinti hó iin tan iin destino i iinti ta ngu yo'o, ta ha a an. i iinti ke i iin chon ta ngu tina yó, keti na nreti veo, na ha a an. nretanti mio ta dikan ni ti'chutu yó, na dakua vaoti tá ha a an. o kuchi kiti vee, modo dikan nguan ná ha a an kea diferencial i iin ti'chutu a iin tina yó.